Songune dii nraa <hesitation> songune dii nraare, songune dii nnaane, itééghi inaane. Songune-battatitane-dii suun sune, itééghi inaane dii nthiigh, itééghi inaane dii nraare, itééghi inaane dii nnaane, itééghi inaane dii songune, itééghi inaane dii songune dii suun sune, itééghi inaane dii songune dii nthiigh, songune nraare, songune dii nnaane, <hesitation> itééghi songune dii suun sune, itééghi songune dii nthiigh, itééghi songune dii nraare, itééghi songune dii nnaane, itééghi songune dii nnaane, itééghi songune dii songune, songune dii suu-itééghi songune dii suun sune, itééghi songune dii nthiigh, itééghi songune dii nraare, itééghi songune dii nnaane, itééghi songune dii songune, saarasongh. itééghi sanrasongh dii suun sune, dii nthiigh, dii nnaane, <hesitation> ha dii nraare, dii nnaane, songune, itééghi sanrasongh dii songune, <hesitation> suun sune, itééghi sanrasongh dii suun sune, itééghi sanrasongh dii nthiigh, itééghi sanrasoongh dii nraare, itééghi sanrasongh dii nnaane, itééghi sanrasongh dii songune, itééghi sanrasongh songune dii suun sune, songune dii nthiigh, songune dii nraare, songune dii naane Songune dii songune, itééghi sanrasongh dii songune, dii songune dii iraare, ma kaye dii iraare, itééghi songune dii nthiigh, itééghi songune dii <hesitation> i-iraare-i-iithiigh dii nsuun sune, mass tééghi songune dii-i-i-ithiigh mass dii nsuun sune dii-inaane-tééghi songune dii inaane.